No iks õliga tii hariligult asjo, a võiuga miildüs ka tetäq. Võiuga saa parõmb. Et ku om võidu ja ku tulõ päähä, sis sakõstõ tii nimelt võiugaq maigu peräst puhtahe.